هلّأ خلينا نحكي عن الأسماك، الأسماك من المأكولات اللّي كتير أشخاص بتتّفئ عليا لأنّو أكتر الأشخاص بتحب الأسماك، طبعاً الأسماك من المأكولات اللّي كتير طيبة ومزوء كتير اللّي بي حب الأسماك والمأكولات البحرية خلّينا نذكُر منّا سمك السلمون، الأجاج، سُلطان إبراهيم، لؤّز، سردين، روبيان، أريدس، بوري، هامور، عرموط، في الدّلفين، في الئرش هي ما هيدي أسماك و وكتير الأسماك طيبة، وفي منّا ألي في مِنا شوي كل شخص بي حبّا بطريئة بس الآلي بي كون طبعاً السّمك إذا بتملحو منيح وبتغطسو بطحين ابتئلّيه بزيت وفير حامض <hesitation> حامي. <hesitation> تطلع السّمكة مئرمشة من برّا. وطريّة من جوّا وفي صوص بينعمل مع الأسماك بيتّاكل كتير طيّب ممكن ندُق توم مع حامُض وزيت زيتون وتنحط على السّمكة هيّ وسُخنة ابيتشرّب هيدا الصّوص من التّوم والحامض وزيت الزّيتون بي قلب السّمكة هيّ وسخنة بتيجي لمّاً تاكلا بتبئى من جوّا جوسي وكتير طيبة والحامُض ب والتّوم بيعطيها نكهة كتير كتير كتير للسّمكة عا مُختلف أنواع الأسماك.